بفظل السفر بالسيارة لإنها تعطيك حرية الحركة تقدر توجف فى أى مكان تحبه وتكتشف أماكن جديدة على الطريج كمان إذا كنت مع الأهل أو الأصدقاء الرحله بتكون مليانة ضحك و مواقف- مواقف جميلة أحب أستمتع بالمشاهد أثناء القيادة وهذا يعطينى إحساس بالإسترخاء